Sonndu cakarleewal ko wiyetee e Farayse kolibiris, jogii ko yuɓɓo walloowo suukara en e geɗe keddiiɗe waɗta ɗum yakawere. Ɗum ina walla ɗum jogaade <hesitation> doole yakawere ngam diwde haa dow tawa kadi ina yaawi.